<hesitation> Mofo salady izany no tiako kokoa satria iny dia efa mahasolo sakafo. Raha salady fotsiny no hohanina mety tsy hahavoky. Kanefa raha misy mofo ilay izy an, dia siora ianao fa ho voky tsara, mahasolo sakafo iny an, sakafo atoandro moa indrindra indrindra. <hesitation> Iny koa izany an, <hesitation> tsy <hesitation> tsy manano sarotra ny mihinana azy satria afaka hohanina amin'ny tanana ilay izy, tazomina fotsiny dia izay.